Yo'q, hamma hayvonlarda ham ko'z yo'q, misol uchun, lansetnik, gidra kabi evolyutsiyadan orqada qolgan va ko'rshapalak, ko'rsichqon kabi hayvonlarda ko'z bo'lmaydi, ular boshqa sezuv organlar orqali atrof muhitni his qilishadi.